أحب السباحة كثير وأجيدها، كنت أسبح منذ طفولتي، كانت تنعشني وتساعدني إني أسترخي، السباحة تمنحني شعور بالحرية، وكمان أحس إني في حالة من التركيز التام، استمتع بتحدي نفسي بالمسافات وفي السرعة، وكمان أحب أشارك في مسابجات السباحة اللي تجام حولي.